Dzigbɔɖi la dzi nuke ehe va nɔ dzro, la dzi va egɔme ye be, ne ameɖe wɔ nu gã le gbɔwò fifidzĩ via, ya lɔwò me teŋ tui o ye ele hɔhlɔ̃ be ye kpo ye tsã ya wɔ, adze nu vɔ̃ me. Wò tsã gbɔ dzi ɖi kpo na nɔ woe, Kati <hesitation> fã yea, ye dzi alɔwò teŋ kpena kpoa, wò nɔ wɔe, nɔ wɔe, nɔ wɔe. Ne Mawu ŋkɔ ɖe agbewò be wò tsã ateŋ gbe wɔe kpɔ kpoa, Kati mama me ma alo kati ɖeka ma, ye me kpo edza nɔ wɔwɔm kakaka kpoa, ŋɖe kpo eya va wɔ ɖe kati fã ma dzi kpoa, enuma ya va dze ga me kpoa evɔ, enu ma ye kpoe ava sa ɖe ga gã ɖe vɔa, amewo sanɛ kponɔ kponɔ sã lo, vɔa wò ya eya va sɛ ɖe ga gã ɖe dzi, le ƒe ma me kpoa evɔ, wotsã ya wɔ nu gã ke amea tsã wɔa. Ne etɔ be egbɔ̃dziɖi le wɔe viɖe viɖe viɖe kpɔ be Mawu lava na yetsã. Mawu ya va na yea, ye dzi ele sẽ ŋu ɖo le wɔe, viɖe viɖe. viɖe. Ne edzo hlɔ̃ be yea va yi wɔe amematɔ, gbãgbema pɛpɛpɛ yi ye tsã wɔe yia awɔea, adze nu vɔ̃ me. Ye akplɔ wo be mgba tɔ ŋɖekpe wɔtɔ ŋtɔtsã o. Boŋ ne ele vitukui woa dzi, gbɔ̃dziɖe kpo le wɔe viɖe viɖe viɖea, ne Mawu, be ya nyi nu gã kpoa ya va nyi kpɔ.. <hesitation> Woava kpɔ be, ameya ke ɖua ya kaka ɖe, leke eva wɔ ɖo, ce va wɔ nuya egbea? Kpoa etrɔ zu nukunu. Mawu be ameya le gbɔ̃ dziɖi le kpɔ ye sinua, ye tɔa gbe ya tsɔe nɛ fafa ɖe. Kpoa yetsã lava ɖui kaka la gba nɔ egbɔ la ɖui ɖe gaƒoƒo ke dzia, gaƒoƒo ke ne Mawu ŋtɔ dzi be ya tɔete ɖe huma alo ya kpa yaɖui, vɔ ne force be dãdãdã ameyi ne wɔe ba zã dzi yea wɔe ɖoa, ateŋ va va me be, mava nɔ te ɖe gbɔ aɖui o